जूता के कई प्रकार होला और जूता के कई प्रकार के फाइबर से भी बनावल जाला जैसे चमड़ा, रबर, टीपीआर जूता, डेनाइट और ऐसे कई प्रकार के और जूता के भी कई प्रकार होला जैसे बूट्स, फॉर्मल, कैज़ुअल्स, स्नीकर और कैनवास। ए कुल जूता अलग अलग मौके पे पहिरे खातिर होला जैसे कैज़ुअल्स कबो भी कहीं भी पहिरल जा सकेला जे चलले फिरले में बहुत आरामदायक होला अगर घर से थोड़े दूर बाहर जाए के हो या कुछ भी थोड़ा बहुत काम करे खातिर बाहर जाए के हो ते ई जूता पहिरल जा सकेला। और स्नीकर के प्रयोग दौड़ले में जादा होला ए के पहिन के दौड़ल ढेर अच्छा लागेला। एसे हम ई कही सकिला कि हर जूता अपने-अपने जगह पे बहुत जरूरी होला।